Ka omo jikwa nbram nu me zina kpa azigan zi nha ome ome mu nu ohun ele nara ewie ne me ne yenu ele mbadu aka nga ha nu abula me zi oro obwokwo nha dum be neederu be ne yebaa so ka bu nha maa like ne yenu obu nha maa ukika nu be ale mabudi obia kweru iro sushi yekam ha ihu ihuoma bia nu yekam. Chorsi ihuoma menunyebere, so nhe me ukiyam bu yenu ele madu aka yabu ele maa na aliki bu moli ne yenu nde badu aka, eye nu baa aka hunu obulam buadi yabu ale maa alike nu onwa.